Aloa se s'addeuvia a ventosa pe destappâ o lavandin beseugna mettila in sciô beuggio do scarrego, attappâ ascì i beuggi do sfiato e dapeu sciaccando, sciaccando, sciaccando, o movimento de l'äia o dovieiva destappâ, o movimento de l'äia inti tubbi o dovieiva destappâ o lavandin.